न्यूजीलैंड की पाक शैली की बात करें तो, यहां के लोग डेयरी उत्पाद और समुद्री भोजन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां के लोग अपने धर्म को बहुत मानते हैं, और यहां घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगहें हैं।